هلا بصديقتي الحلوة؟ ويش أخبارك؟ حبيت أخبرك إني لقيت وقت اليوم وكنت أفكر إذا تحبين نلتقي ونتغدى سوا. <hesitation> وحشتيني واجد ومتحمسة إني أشوفك وأجلس معاكي. فإذا يناسبك خليني أعرف. ويلا نحدد وقت ومكان.